Já lei íh jo naum íh nji gi lai ká nih lau chaíh noh, lau jaum, úh sain, chaíh no nji tó leh ba muo ain tsá oig au bá muoh ain tsá ngi bu no ain jo naum nji la ká níh léh chaíh muoh oh jau úh zain noh gi nji ki oh ki la ki yiuh kain shiu ki nji to toig la ka ni nji <noise> jaum no gi jaum-jaum no oh nji coih éh tsá coih, coih hé-hé tau cháh tsáh coih tau yiuh coi, coi já lei éh tsáh íh taíh, taíh chai yiah la óh aig ih jo naum nji la ka ni muoh lau chaín léh óh lá ka nih chim muo fu chí oh uh éh muoh nih léh ba noh ain tsá nji coih mo, uh sain no wi la fuo ki oh ki yiu ka muo muoh jo nji to toih yiu ni tsá nji toi kó ih shieh uh sain toi uh no ga coi tau, jóh ku raig no wi có ain wi ih jóh naum nji la ka nih ku raig noh nji hóh yiu muoh hóh muo lau ain tsá jaum muo la óh jau cha tsá kie ba muo hóh ku raig oih tzai ke ain jaum muo báh muo óh chai siempre só yiu muoh hóh.